Fika hañahiva toñotoñon-keña iñy a! Karakaraiñao mialoha e ny heña da tetehy efazoro ahia añaty finga bôly da asia sira miaro menaky. Alañao amizay sakaviro miaro tolongo lay da disañao afangaroñao amy heña efa voakarakarañao taloha iñy. Da avelañao hitoboky ora maromaro da ahiañao amizay toñotoño keñanao.